भारत एक अद्वतिय परम्पराके इतिहाँस रहल देश हे जहाँ बहुत धर्म <noise> के जन्म ‌और कर्म भुमि फेक हे, जेहमे हिन्दु, शिख, जैन, बौद्ध धर्म हें । भाषाके बात में हिँया तो दुई हजार ति ढेर भाषा साहित्य हें जेहमेकि कुछ भाषा हिन्दि, तमिल, बंगला, कन्नड, मराठी, भोजपुरी, गुजराती हें । भारत कला, संगित, नाचके संगम हे जहाँ कथक, भरत नट्यम, कुचिपुडि ओडिसी, मोहिनी अट्टम, भाँगडा इत्यादि हिंका नाच हें । अइसने करके पबुनी में हिँया होरि, दिवारी, ईद, मकर सक्रान्ति, लोहडी, रक्षा बन्धन, रमजान, मोहर्म इत्यादि हें । अइसने करके खाना में रोटी, पराठा, दाल मखानी राजमा, डोसा, ईडली, साम्भर, पाउ भाजी, ढोक्ला, लिट्टि चोखा हैं । अइसने करके वास्तुकलामें अतुलनिय रुपमें ताजमहल हे, अजनमता, इलोरा गुफा, चार मिनार, कुतुब मिनार, कामाख्या मन्दिर, खजुराहोके मन्दिर हे । जौन कलाके एक विशिष्ट पहिचान या कलाके उदाहरण प्रस्तुत कर्तियाँ उहिमारे भारत एक अतुलनिय देश हे कहे फेक हमरे सिकत होइ ।